Te ulee ƙoɗɗi ye kpang ti ta diya niya ding, niya ding ƙoɗɗi ye pattan ken, kan ƙoɗɗi ye ke muran ken, kan ƙoɗɗi shommo ko te ƙoɗɗi ye kpang ta diya la niyo. Ƙoɗɗi pattanko, memma ta ya ɓere ɓere ƙoɗɗi ye ke la wiu ke maa kpira digi ɓere ɓerei shiga uleeko, ƙoɗɗi ye ke muran memime ta ya kwii in nanko teere kei peno gunim. Ƙoɗɗi ya diya terei ƙoɗɗi sha toman, ƙoɗɗi ɓere ɓere ke ta ya teere te ƙoɗɗi ye kang ti ta diya la niyan ding pene ne ta ya paro nei ti ku ƙoɗɗi patti, ƙoɗɗi ye pattan niyo memme ti ya ɓere ɓere shene shene ye shene pattanko maa shinna memman ya ɓere ɓere. Memme gbe kam ƙoƙo ye shekan ta yuun ɓere ɓere pattan ju peddi a lewan in illina ti gume shwatum ti bel ƙoɗɗi ye ta illen ta shinii longku terei darangin kang ta diya ju peddi ti shaki in ular piri ye nau ularanim langku in yuun ɓere ɓere. Peddi me ɗii ka shayi me an jereju, sherebju ye shibaju ti mimin. Ding ta kira, ti minin ulee a nyimmo ta minju longku ɓere-ɓere pattani. Pene telyoi ya ne lekai ka ye nen ya ɓere ɓere pattan nei ya? Ye ne leka ƙoƙo ye ne leka nen yuun ɓere ɓere pattanno pattanno, pattanei dimin, pattano ta tere an dok darang fuwat ta tere an dok. Yamma yuwa pattano kiraro ta koɗɗi ye memme ti yuun bere bere ta koɗɗi ye ɓere ɓerei gbe ta pirii, ta koɗɗi ye ule kira kira ka ule ti kira memme ƙoƙo ye ne leka nen yuun ɓere ɓere pattanno ne leka maa darangi ne ta ri, illani ti gumei shulatum ne ta dangani darang maa yuwa nen tang peru ka uleshina ye ne leka kpaliya ding in yuuno, ulo uleshing ulen ne leka peshsho a peshsho shawun, peshsho shwe ku doo ye ti ye ya gappa kan jaa ti tai maa yuwano ye ti tewi ya ti mai kwi mayii maa maya kwi kan jaai in dingina maa liya teerei weshshina ye ne leka, ne leka nen ti shamannu ulei ulen. Manni ulei shuƙo shuƙo a shuƙo shuƙo po goji shuƙo shuƙo po gulara te ule ne teka shani darang pattanno ka ule sheyani ye ne leka ne maa sheya ye ya shommoi coke te ule ne leka, ne maa shyan ti bi, te ule shima ye leka shani darang ɓere ɓere pattano. Kaa ye ne teka nen lewo perin ti gumei shwalum ne leka sai ka darang pene nei lewo nen ya ti minan ne ti ulannai piree memme ti galin ye memme ti tappon doju ti sha weshshina ti sha weshina pili longku nen diina nen ti ya neshsho kan me an jere mun maa yuwa neshsho munin ti sha munin ti she longku munin shar ƙoɗɗi gbe munin yuun ɓere ɓere teerei ƙoɗɗi nee ɗa nei ya diynul ne ti ye me an jereno munin ulanna munin ula tappina muni tuk koɓo munin she munin sha pere ɓa ulendei ye ne yuwa diyana ne ti lii mannano maa ta ya uleshina teere ti mina, maa yuwa mun maa shuwa, munin ya ɓere ɓere munin ya neshsho ule ular ƙoɗɗi ye fo daran maa ɓuka, po daran maa ɓuka nen shar mannano muni peri. Munin ula yuuru neshsho ti peele ne pili ule po sheyani neu pili we po shani, mun maa yuuna neshsho murin meru mina, mun maa meena mina, maa darang ɓere ɓere pattano ƙoɗɗin teere mun maa perei diya sha tomonum, diya pil ulem mun maa perai pil ulem, mun maa perai ya neshsho ti peewen ne ti ular pirim, ne ti deenai ti min, ne maa diyana ti mima ne sha toman kuuno, ne li ya den darangim ke maa daklano po shaarino ne ti ya denum longku wen longku teerei darang patano drangno teere ke maa tena we ne ti ya piyangum ne ti latti niyo ka wen ɗing ule ke telano ne maa kan te na munko longku ulen ne kemii kan ɓere ɓere, ule yikka shiba kan kwairo niyo teerei me ne leka minin ule koɗɗin teere. Ka ke maa kponga, ne maa uleya shigi ke leka ule ɗa kei au ku fokko ken telnom ne ta minko longku ne pena ke ti ta lewan ne ta mimko, gbarobi ke maa tilano ka shauno ka ulenan she ne ta minko, longku ulen, longku ne pena darang no teere darangin kpang ti ta diyana darangno tere. Darangin kpang, darang ye memme yuwan ɓere ɓere tida nei peno parom, darang ye memme yuwan ɓere ɓere tiɗa nei peno nonnonu, darang ye menme yuwan ɓere ɓere tida nei peno nonnonu, darang ye memme yuwan ɓere ɓere nei peno neti tongam longku kaa te ne ti kemono ka ɓere ɓere darang teere maa maalla. Ne ti min ulee ne kam te ti mo gangano, ne ti min kira ti mo min kponga munin ya shuro munin kaa shayi, gbara bi ne maa ti mina mannano ti sha tomanto darangi. Me an jereno kaa ye ne teka ƙoɗɗi ye da neui yu diyan to sha tomonju darangi. Me an jereno kaa ye ne teka ƙoɗɗi ye da nei yu diyan ti sha tomanju darangi. Ka ye ne teka nee an leu gee shuƙa ne ti ularai ya gee pene maa darang pattano ne ti min ƙoɗɗino ding ti mannano kare ta ɗiyani ka shayi, maa ule leka nen yuun, karen ya neshsho, karen ya shuro, karen ya wee kare po yani ka shayi longku datang teeri darangi kpang ti ta diyana ne ti min ƙoɗɗii ding ti mannano. Darang ɓere ɓere pattanto ne ti ya kaa te ɗigi ɗa darang ɓere ɓere pattanoa darang terei darangin kpang. Ne ta leu tewani ti mo ta yaarono kama shar darang pattanmu kama darangin kpang kaye ne teka liyan gum paroi. Ka daran shim tat ye kpang ta diya ba niyo, darang pattanko, darang shommo, daran muroko kan daran ɗiyaako. Darang pattanko memme te ya ɓere ɓere ule ular ƙoɗɗi ye ke shiga niya in teuko ye lee darang pattanko ken yiu ya ɓere ɓere ka longku darangi. Shene shen darangi ta matto kuuro kama shr kpang, an palau darangin wen, darang ye memme ta galani in ya ɓere ɓere ka shomma ya ke yuwa diyaa teere maa darangin kpang, yuwa kpang kam ke kang mannako man shar darange kpang man ti diina ka shayi man ti deppo paro kpang, man ti deppo pari sha tomon longku nyimmani ka darangno teere. An palau darang, an tat darangi darang ulen, darang muroko, teere a do ƙe ti ku bukgun ƙe ta muro ƙei muri ƙei limma shikka longku darang teerem, ƙaa lya ya ulee kpang darangi, pene ƙeta tewani ƙa ƙe ta moro ƙo ɓayum longku kaa te ke ta ya ulee kangum. Darangno teere memme ti yai kwii, ti yai ƙa ɓishoƙo a ti yai ƙa ƙem. Darangno ado ule ƙe po yuenum pene darang pattanƙo, darang diyaa ƙo darang teere ƙpang kama sharu ƙpang ta ɗiyanu kama ƙaa ne teka, darang teere ne leka darang pattanno. Keraro tere an ɗok, tere ye ka ɓere ti ta pirii, tere ye ka weshina ti ta piri, tere ye ka kie ti ta piri, ne pamma yamma ye pattano ti ta tere am ɗok. Longku darang teere kpang. Ne ti ya ne ti kemi ka ɓere ɓere ne ti min ulee ne kan te ti memme ding mo gengano longlu darangi kpang ti ta diyana ne ti ya piyangum, ne ti ya sha ne ti sha jiramun ne ya nee darangno teeren ding ule ke gengano ne ta minko ka ye ne teka, ne ta gengmu kama, darang pattan niyoi darangi kpang. Ne ne shara kpang ti ta diyana, ne ti nyimme darang teere ati ƙoona ta kuunom ne ti ya ulee ne ti ya dingum kaa pelle ne maa kam uleem ne ta gashshami longku darang teere, longku darangin yooro ɗokro, longku darangi ɗokro ne ti ya ulee ne po sha tomoni ma molonnan sha tomoni me an jerenon sha tomoni, mannanon sha tomoni. Me mun ti ɗii ƙa shayi ta penani darang teere doƙro, ulo longku ulen longku ye darangnee pattannen ne shara tei gba, ne shara tei kpang ti ta diyana.